اه بننصحه أول شيء يبدأ بترتيب مكان معين يوميا. مثل الغرفة واحدة أو المطبخ. عشان ما يتعب نفسه مرة واحدة وبعدين يقدر يستخدم طرق مثلا التصنيف. يعني يحط الأشياء في صناديق أو رفوف. خاصة عشان ما يصير في فوضى. يقدر بعد يحدد وقت معين كل يوم لترتيب الأشياء. مثلا عشر دقائق قبل النوم عشان ما يتراكم الغبار والأشياء المبعثرة.